Olof, séeréer, joola, soose, bambara, saraxule, njaago, balanta. <noise> Am na <hesitation> ambience bi kooku ekool la mun naa la wax ne <hesitation> séeréer a ngi fi, <noise> pël a ngi fi, njaago a ngi fi, <hesitation> soose a ngi fi, <noise> joola a ngi fi, bambara a ngi fi, <hesitation> ñag yaa ngi fi, <noise> tukulóor a ngi fi, aywa <noise> saraxule yaa ngi fi. <noise>